<hesitation> kalo kukuline indenesia ra bade ku re ma wara edak ma sarai bune ngaha mbojo ede du arsik arsik ikan mas aka dou <hesitation> batak na arsik ikan mas dou batak ka na ndawi ku uta mas ede di campo campon la'o markani markani doho nggori ede taun dei tabe kan tau dei tabe tauna markani markani doho na wara andalima dohon ede ni ka ima edak re wara pataha mpori na lau na saha more more nani taun re pala wara rau saha kala rauna ra delu campo na na ra blende na ambin delu campon ede rea ncuna bawa mboto poda markan de ede pa <hesitation> ausih ngaran re <hesitation> kaleli taun de saha jawa labo andaliman la'o labo <hesitation> hanu aungaran re bue na edap ka ima ede re saraip bunes sakad'e bune ese mbojo sarai sarai cara carn ndawi na nadi sia re na kampoi sampe mpoi nasi oi na re sampe mpoi na wa'u ikan arsik mas re oi na na sakad'e dou mbojo rau kan ndede rau Pala dou mbojo kan na kani ro'o jambu ku bau kani kain ro'o jambu loa ku na kince utan re baibda kareja na baib da karejan sih utan re baib da lelo na ni karna kan sia kan sampe mpoi oi na sam sakad'e deka re ngaran sakad'e re oin re sampe mpoin ku pala kaldu uta na re lu'u saraa'a dei oi dei uta uta dohon aka pala wi'i pu awa wi'i pu <hesitation> wi'i wawo pu <hesitation> au ngaran re wi'i wawo kai ro'o ro'o jambu jambu ma jambu batu doho re jambu wadu ni jambu lain jambu oi jambu wadu ede ku soalnya loak na kince kince sih uta ka na naha mboto ro'o ede re naha kince uta ka ede ku ba dou mbojo bade na re bune <hesitation> kince kai uta na kani ro'o jambu nede ede eda ku ni ikan arsik ko sarai bune cara ndawi uta sakad'e dou mbojo pala ikan arsik ka ke ngara na oo ndede pala ngahi ngahi ku reni dei ade ku re nah terus eda rau ku ni cara ndawi palomara rau palomara palomara dou mbojo kan sarai kan ngaran palomara la'o dou sulawesi doho dou makasar doho ka nggahi na palomara Palomara londe ni nggahi ndai sia doho palomara bandeng kombi ni na sarai rau hanu na ni markani na pala kan <hesitation> karna bade ku bune bune sarai kain karna kan dou mbojo la'o dou makasarkan mbui pu ntoin kan <hesitation> pas unga jaman kesultanan kan sia doho nika silang nika silang ncau ndadi kainre wajar lah kulturna sia doho kultur na re <hesitation> hampir mirip meskipun wara ku ciri khas na ni ciri khas ndai ndaina wara ku ciri has na bune bajur kani dohon kan wara ciri has na lai wati saman bune makasar ni meskipun tada na re mirip ede wara ku ciri has na ni bune palomara doho ede rau reni wara ku ni wara ku lai lai kai rau rasa rau na wara ku nah ru'u ede ede pun ndawi na jalangkote rau jalangkote mbojo lao jalangkote makasar ka lai jalangkote mbojo sia isi na re <hesitation> kacamba lao wortel mpa na kadang kadang waram kani rau mi rau ni pala wati kani na mi bihun sia na mi mi kuning ku kanin wati kanin mi bihun biasa kain bade ku re mi kuning ni pala jarang sih doum mbojo ma cau ngaha kani mi jalangkote biasan ca'u ngahan re kani kacamba la'o wortel mpoa pa wati kanina makali lai kalo kalo jalangkote aka makasar re ti bade ku ni bade ku re na kani na kani <hesitation> aungaran re kentang Sia re kani na kentang nggo ede wortel dolu rau ku kani na <hesitation> edempa wara dolu rau isi na reni labo wati labo mo'o ndede lo bune pastel ni kalo dou mbojo kan ndawi dekan jalangkote kan <hesitation> karou rouna karou roun edek wa'u ma ciri has na sia re loakuna ngaha na re karou rou nede lo na harus harus ede ku lab'o oi na lai oi na o jalangkote makasar sulawesi doho ka la'o jangkote mbojo ka lai oi na kalo oi ta makasar doho ka na kani ku saos sia doho ka wara ku campo na saos saos doho si nadi kala na re lai pahu na kalo jalangkote oi oi saha dou mbojo ka <hesitation> oi biasa ni oir lowi nede kani na bawa ncuna sto'i kadang kadang wati kani raun ncuna rau bawa ncango <noise> tumi na bawa ma biasa nggo ede pede bawa biasa ke elu na la'o sar tarasi la'o saha nggo ede re delu kan ntumi re nggo ede waur nggori tumi ede re kamboto ku kamboto ku bawan re <hesitation> bawa go ede lua kai wali wura kai bawa ncangon pede re wara bura kai bawa ncango dungga na nede sih ndadi kain lai kan pahu oi wati kani na saos bune ka makasar re de de lai kaina Lai lai hanu na lai rasa rau na lab'o oi jalajng oi jalangkote oi saha dou mbojo ka mbotok oi na harus mboto ku ngaha na oi na re bune taum dei mangko re oi na re ma mboto ku bune doum noro noro oi nede ku ngaha na kalo dou makasarkan sto'i pa ngaha na oi jalangkoten kombi ni kalo dou mbojo dek re na wi'i lalo kai ku mangko mangko nede sih terus taun jalangkote ka ta dei mangko mangko lua na oin kan mboto nede ku waura ngaha na re ede lai na ni la'o doco rau na doco rau na re wati sama na kalo doco dou mbojo sambal ndawin sambal doco deka ka kan dou mbojo kan mboto ya pahu na docona wara doco toma na wara doco dimu na wra doco limbi na doco mangge na mboto pahu na doco na na bune doco toma mas ma waras sarai rai bune <hesitation> ka bune aka sulawesi ka nggahi sia doho kan sambal dabo dabo ku nggahi mema na ni pala nggahi ndai mbojo kan doco ya doco toma doco toma ma sarai lo la'o dabo dabo re doco toma sia doho ka <hesitation> toma bawa saha pataha nede mpani kalo dou mbojo ka wara ku ma ma malai na se- se- sela si <hesitation> bawa toma saha pataha sia wara ku kani na mbumbu jo dohona ku wara mbumbu jon ku doco doum mbojo mbumbu jo campo lab'o na <hesitation> wara rau kadang kadang na campo labo ku <hesitation> dungga mbudi nggo ede warak campo lo na <hesitation> la'o dumu loa ede doho ku ni malai kaina rasa na la'o doco <hesitation> dou doho ma <hesitation> au <hesitation> kai dou sulawesi dabo dabo doho ede ni atau colos colo doho rau mena nggahi dou mambon doho dou maluku doho kan sia doho kan kani ku oi la'o mina doho rau kadangkan na kani mina ko kalo ma colos colo deka kan kani mina kalo dou mbojo ke wati wara mina na samas kali bebas dari minyak minya kan sia re ra tahan taho ni seha ni ngaha mbojo spoda kain seha ngaha mbojo ka ede ni ede lai kaina ni iu ku di edake ni